Yë t'suk kap yë yoyë wi'i ke'ep yë a'ax këxë ka'ay yë nyamët'sëp ko'o yë t'suk myëch tëkotyë, kap yë t'suk dun t'sokyë ko'o yë t'suk myech.